اللغات اللي نجم نحكي بيها ونفهمها هي العربية هاديك اللغة اللى تعلمتها اللغة اللى ولدت بها الفرنسا واللانجلا ثلاثة لغات هذولا نجم نحكي بيهم ونجم ونقراهم ونجم نفهمهم بالدرجات بالطبيه في المرتبة الاولى العربية من بعد الفرنسية ومن بعد الانجليزية. اه كنت من شوية نعرف الاسبانيه والله نسيتها حتى مانيش نمارس فيها.